Raha sendra mpano- mpanamory sambondanitra eny amin'ny zana-bolana aho kanefa ny taraiky eny an dia inona no ataoko moa izany fa dia ny mitsitsy ny sakafo sy ny rano dia miezaka miresaka amin'ny ety ambonin'ny tany ihany manazava an'ilay situation an, dia manazava an'ilay zava-misy hoe ahoana no ahafahako miverina ety an-tany indray izany, mila tony tsara fotsiny aho izany dia mitsitsy an'ilay le sakafo sy rano izay misy eo.